Kaofa ôlo jiaby ambony tany maty ke za za raiky fao tavela ake, efa tsisy varany ny iaignako satria fiaignanan'olombelona mba ilaigna hoe misy namagna, kaofa tsisy namagna aleo feky mamono tegna mba ts- <laughs> tsy hijaly ake.